Sallamu alaikum, yaghawo lamunye yaghau yaghawa, hin vaya kne, kagh ghabuko, kegh hakuriya ndzuka duniya. To nduzuka duniya haha wahala amduja, haha wahalan ndzuka duniniya sosai ba hiɗika ba na kada kadaya, to dadamun ye da takoɗ mawa kuma melhamawa kuma kanugh kanughata maw <hesitation> kanugha han tamau nda illa ɗughana, ava mbuɗa meldiha mawa kan nughata mawo, kamu gha tah namawo kasun han damuwa mawa, gamsawa, haha wahala sosai agha udzina makaranta, ha kwaɓa makarantawo, uzdinha taɓgha han tewa give, agha ɗafo haɗuwo, agha maya kada maye mulwa, kada maye tataka gwoza, utaka gwoza masaman utaka gwoza haha wahala, to gamsawa dadamunye takoɗ mawa, melaha duniya gabaɗaya nahanye da taimaka mata madzavamun saukiya ndzuka, ndada damun taghan sosaiya dadamunye zun'nga ma taghan mamawa amawafa nguɗfe, amawa takaɗat dadamunye inunda nogh mawa to avla dadamun. Ala gula, gula mawa gulenye, nahanye dak nugh, dam mɓuɗavat kegh alaha taf hoɗa mawana, lahamshishana, haha wahala mahanye, pugha udzina gwoza mawa, udzina lamung. Nahanye ma nugha nyi hanye nda ille ille mai albarka, aya ala awozna kada an wahala hanfa, al alan kan kana susuna han lambatan sans kabilanchi moghan na garda gav akan chewa nana na inayin ye ya, nana na inayin bewo, udzina gwoz gamsawa, ka kaghunma kamogkun tsogh tsogh tsogha lan mbolna, alankan. Alan kanne nahanye sunsuna han lan mbatan, ama namawa udzina gwoza namawa kwata kwata nda na tosiya ya <hesitation> lamun lahana na at atka atavlal tina shide ata hyedal tima juwo inahundamdiya haɗ ko tal tapabayin nughanta kana, agha udzina gwoza maga maga han tang an lambatana haɗu, dara thamadawe tavalhan tin mahang, bawe sunba sunumbono, sunsunawa na gabaɗaya mawa. Gamsawa udzina gwoz udzina gwoz haha wahala gwoza, nakada kada haha wahala. An masaman udzina lamungna. Namawe nda huwa, namawe nda mulki, ama hamun, hanana tukorna hakun tukorna, aa kagh lamung nana gamsawa, agha af afjahajan tudzina gwoza an kene, ne damuwaghne, ne damawa ta, ne mog kne, ne damawata, ne mog kne, ne mog kun magawata haɗie, an ha udzina gwoz ha gula, gula, gula, gula nda kaghne bawai ndala shiɗe ba wai. Nadala shiɗ bewo, ndal ndakaghni, gamsa wa awanyif tamaka, an wahalanyine an wahala ndzukko, udzinho agha taghtha nam makaranta, kyalma ma ha kwaba fun tudzan'nga makaranta kwata kwatawo, inazina haɗuwo, to tam anbarka dadamunye an barkaghun, awavamɓuɗa, awavamɓuɗa dzavankin nda illa, illa, illa ɗughana, illa ɗughana. Udzina gwozo ta makuwe nogh kan noghinye avlaghune ba hiɗikaba, udzinaiyin kadin udzin hat hahan an makarantu, kwaɓa makaranta tutra, ko hai hai sitishonma ha uzdinha jebu, agha udzan nda illmi, agha udzan nda hainunda kol sumuntan an ajiyu. Ama tutura kwaɓa jeb dan makaranta. Ha kwaɓa jeb dan makarantu, warka kabu kabu udzang aghdina, gumbaha aghdiya gumbaha aghdiya, agha udzan dan makaranta tal. Kma fite, nahanye damog udzi alaha gula, gula to alaha gula gula kdakana na, dole damtukune, mamtal gulenye udzinamawa dagaluk ngane fafun fafal tahan dan makaranta, nahanye da <hesitation> dad tukma fit. Ama haɗ nanuwa, uzdina mawo haɗ chingabuwo haɗ konuwuwo, haɗna aa uz udzina lamung nana kai agha inunda da mogul mudzina lamungna masaman, ne damuwa udzina lamung na tapabul korna, agun dzina mu lamung lamund aftsakalal lamunye ne damuwa tanye, had han tukoru, ko agha udzinamun, alhamdullahi nda illmi han sosai, nda mukon han sosai. An udzinamawa kanat tal tal tala laha maga makarantana daga first class an ja, ja dzavadzahan makarantana dzovhan first class. Ddzava udzinamun makaranta kakɗal makaranta gulen hathunu, kuna kaghine gulenye alaha gula gula jubga, tubga kla thina. Hagun da kal judzinamag udzinamawun ma an thinu, had, hathumi uzdinha tabgha, wurka chuhurtu beruhi an agha uzdinha kana warka luma nda man'nga, warka jeb dan dabanchi, nda man'ng an gwagwehe, to ambarka dadamun am barkaghun, anwif tamaka, gamsa anwif tamala, awa awamaga awamb vambuɗa awa inugha nda idon rahama, ne damuwaghun udzina gwoza, uzdina lamung, udzina lamung ne damuwaghune, tsakala va tsakala kun lamung kanana ne damuwaghun a ghada muwayinye, agha damuwayinye, agha da muwayin, da kor dalarinyin, to hakun haganyitu, an sunukun dauwanda am diyayin'ngu kuma alhamdulillahi ala gula, gula, gula, gula, kana tutakna uzdina gwoze, udzina gwoze udina lamunye kada han amdiya, bawai hachi susunayi sawa sunawa sunayin gabaɗaya sunawa sunayin harkun kor warka aa sai warka nbu manya bo vavla mot tmanyiya, vanvula mot taya vanvula mot taya. Ba ba nech ba, luwagha akaɓat tudzina luwagha tkma fit nahanye manyan gobe kag kaga la hausa nahanye manyan gobe, makaranta maga. Udzinha makaranta.